زرافة ذات nobi log wae erber mo mena eaginan لكن gomur koia ter man gomur nassie man شجر doro dor ton kabei nani <hesitation> man agar teny elgoni tern aginan agara gon اسد ekon dari, mug ose ekon dari andei ekon darin <hesitation> ayi tanga ken bala engi owen erbraie لكن <hesitation> tan nan ne ken kaba <hesitation> tany erbaire erbaire temoue mo ter زرافة nan nae ken <hesitation> gafa tani july doro ton tan nan nae kaba tanig July doro tone toula kabeia tadan tadan tadan ashriea dean keel wae فايدة ga erbaire mo ter زرافة nan ne gomur enan nae nassikeniga.